Ma arva, et pigem muuseumih, selle et <hesitation> mino meelest egäsugunõ sääne kultuur om väega põnnõv ja kaiaq vannu asju om ka väega lahe.